Nanu rasa ingin ana nalelak ini ana dorong untuk ana buka lalesa ndia ketika lalesa nanbukak ana mete te <hesitation> daebafak nanu <hesitation> warna-warni nanu hata tamalole.